e nder licci meɗen latiɗi mi annduɗen. Fani min chamama kuleji ɗin mi laato gonda, gonda mi laato likko ko annduɗen koe ɗaffi foen. <noise> <hesitation> ngam kanko non bowuɗen ɗo kanko burata maunugo. To ko mauni ɗo taccel makko <noise> ta ndari taccel makko a wannitai nagge non. min kam kama waɗi to mi laato likkol fu gonda mi laato kol